ʻae?! <noise> ua ʻike ʻia kēlā ʻano nohona me ko mākou ko kākou kūpuna <noise> ko kākou mākua <noise> nā hanauna ma mua o mākou. akā <hesitation> <noise> ma ka holomua ʻana ʻale ʻaʻole wau ʻike. kānālua wau. ma ka pokole ma ka <hesitation> pane koke ʻana ʻae akā no ka holo ʻana o kēia au. ʻaʻale paha.